win, yo, taal, naal, nʊ, nʊkʊn, nəbəl, naaləb, tʊlkʊb kʊb. taab, kʊbjeli win, kʊb jeli yo, kʊb jeli taal, kʊb jeli naal, kʊb jeli nʊ, kʊb jeli nʊkʊn, kʊb jeli nəbəl, kʊb jeli naaləb, kʊbjeli tʊlkʊb fʊltiyo, fʊltiyo jeli win, fʊltiyo jeli yo, fʊltiyo jeli taal, fʊltiyo jeli naal, fʊltiyo jeli nʊ, fʊltiyo jeli nʊkʊn, fʊltiyo jeli nəbəl, fʊltiyo jəli naaləb, fʊltiyo jeli tʊlkʊb. fʊtətaal, fʊtətaal jeli win, fʊtətaal jeli yo, fʊtətaal jeli taal, fʊtətaal jeli naal, fʊtətaal jeli nʊ, fʊtətaal jeli nʊkʊn, fʊtətaal jeli nəbəl, fʊtətaal jeli naaleb, fʊtətaal jeli tʊlkʊb, fʊltənaal, fʊltənaal jeli win. fʊltənaal jeli yo, fʊltənaal jeli taal, fʊltənaal jeli naal, fʊltənaal jeli nʊ, fʊltənaal jeli nʊkʊn, fʊltənaal jeli nəbəl, fʊltənaal jeli naləb, fʊltənaal jeli tʊlkʊb, fʊltənʊ, fʊltənʊ jeli win, fʊltənʊ jeli yo, fʊltənʊ jeli taal, fʊltənʊ jeli naal, fʊltənʊ jeli nʊ, fʊltənʊ jeli nʊkʊn, fʊltənʊ jeli naləb, faltenu jeli talkub. falfunu kun, fʊltə nʊ jeli win, fʊltənʊ jeli yo. fʊltə nʊ jeli taal, fʊltənʊ jeli naal, fʊltə nʊ jeli nʊ, fʊltənʊ jeli nʊkʊn, fʊltə nʊ jeli nəbəl, fʊltə nʊ jeli naaləb, fʊltə nʊ jeli tʊlkʊb, fʊltə nʊkʊn. fʊltə nʊkʊn jeli win, fʊltə nʊkʊ jeli yo, fʊltə nʊkʊn jeli taal, fʊltə nʊkʊn jeli naal, fʊltə nʊkʊn jeli nʊ, fʊltə nʊkʊn jeli nʊkʊn, fʊltə nʊkʊn jeli nəbəl, fʊltə nʊkʊn jeli naaləb, fʊltə nʊkʊn jeli tʊlkʊb, fʊlte nəbəl, fʊltə nəbəl win, fʊltə nəbəl jeli yo, fʊltə nəbəl jeli taal, fʊltə nəbəl jeli naal, fʊltə nəbəl jeli nʊ, fʊltə nəbəl jeli nʊƙʊn, fʊltə nəbəl jeli nəbal, fʊltə nəbəl jeli naaləb, fʊltə nəbəl jeli tʊlkʊb, fʊl naaləb, fʊl naləb jeli win, fʊl naləb jeli yo, fʊl naləb jeli taal, fʊl naləb jeli naal, fʊl nəaləb jeli nʊ, fʊl naləb jeli nʊkʊn, fʊl naləb jeli nəbəl, fʊl naaləb jeli naaləb, fʊl naaləb jeli tʊlkʊb, fʊl tʊlkʊb, fʊl tʊlkʊb jeli win, ful tʊlkʊb jeli yo, fʊl tʊlkʊb jeli taal, fʊl tʊlkʊb jeli naal, fʊl tʊlkʊb jeli nʊ, fʊl tʊlkʊb jeli nʊkʊn, fʊl tʊlkʊb jeli nəbəl, fʊl tʊlkʊb jeli na na naləb, fʊl tʊlkʊb jeli tʊlkʊb, fʊl kʊb